Manahaky anizao roahe ñy tohiny safà toy e: <shushes> -"Iha aza lahy la nama raty ho ahy <shushes> ,hatramizay ,laha misy fotoa aho la tsy asianao dikany la tsy asianao fotone ,laha mialy tsika ,iha manao hadisoa tsy mba manao azafady <shushes> ,la tsy mañampy ahy iha aminy ñy raha ilàko."